א אקסיזשן טאנק איז א קאנטעינער וואס האלט אין זיך די גאז וואס הייסט אקסיזשן, מענטשן נוצן עס ווען זיי דארפן האבן אן עקסטערע דאזע פון אקסיזשן, צום ביישפיל מענטשן וואס האבן א פראבלעם מיט די לונגען אדער זיי גייען אויף הויכע פלעצער ווי עס געפינט נישט גענוג קיין אקסיזשן נוצן זיי אן עקסטערע סופליי פון אקסיזשן, עס העלפט מענטשן זיך פילן בעסער צו אטעמען גרינגער.